हमिंग बर्ड एक छोटू प्रवासी पक्षी च जु एक बार मा बहुत लम्बी उड़ान भरदु या एक बार की उड़ान छ सौ मील तक ह्वे सकदी, इतनी लम्बी उड़ान का वास्ता हमिंग बर्ड कीटो केंचूओ और वसा से भरपूर मकड़ियों कु सेवन करदो ताकि या उड़ान सफल ह्वे सकू।